أنا عادة نصحى نوع الساعة سبعة الصبح نبدأ يومي بفطور خفيف وبعدين نشوف بعدين نشغل <hesitation> ما يقارب عشر ساعات هيكي، وبعدين يقارب الساعة عشر مساء، نرجع ننام اثنى عشر منتصف الليل، هيكي يعني.